Maisha ya anivino mkuyukumko lelo kuko, nga ya kukoma. Kwa sababu jini ya kukoma chani, nitaja ino msaidizi lafu na yana ngananji kusumesha. Kwa maisha ya kukoma, ya kuyukumko lelo. <noise> Ani, ku maisha yali, ni bola kwa humbi kazi panayomu lumendo. Utizu utinda humbi kazi nginafiku umuli wa kutifigi yengata fulani haa. Wenjianzi hangu humbi kazi panuchiluwe mwanchi. Hapa nulema shuku humbi kazi. Ili nangufikia uzewa kumkulelo. Ujuishi maisha. Amazima. <noise> Ana, jangu lienengili loleka wa umpumangili loleka. <noise> Liwombange papa kwenye. Tachisumili ya mtondo. Aumwezu unokoiza. Aumaka unokoiza. Uliwombe papa kwenye mkuli kamirisha. Likamirike ili mtondo kaili. Lini naumaka unokoiza. Lini nanyoliku loleka. Ujuilikamirisha. Utangusubili uti. Ndalihomba machizo. Utamangile. Inamunahile lumajo kuti huli. Na mtondo lajo kuti huli.